I fitsongo iny zany da ampiesa lafa tegna te hanova na te hanapaky na te hanakatoky raha raiky. I io da ampiesa amin'ny sehatry maro na ny mekanika na ny elektronika na ny fanamboara da samy mila ny fisongo aby.